Ndendu yee kutu'á, ndamen tundan ndé ndendio ndemen tajeme mii ché yuku ni'ó ichi'á, oduko itá yee niú ucho kenii ndeva'a me'en nduku taka me'en, nduku yuu nú.